Po, pues yo pos neh nohta naha, pos hay veces ahcuili uili nicochi, porque tlica por por algo, ino yaha nicpensaroua uan yaca quipensaroua <noise> ahcu ahcuili cochi quiniqui yaca iyas contento para cuali yaca cochi, porque tla, tla ihqui, neh niquita yaca mococuah, noconeu mococoua, noso nechfaltaroua centavuo tos ca nicpensaroua, nicpensaroua, ua ahcuili nicochi porque tlica ca nicpensaroua ino, puro cua pero cua yaca cah contento, notihtieca yaca nicochi, porque, porque amo tlen nicpensaroua nada